To <hesitation> waɗa am waɗamm nandala waɗa, waɗa amm dai kamatukau waɗam kam fateka a katangabai ko waɗa ma gunat kuci, kamatukan amman dai ka bata ɗ an anka manjatow kaanka bata kare ma guntto bata kalwata waddii, ka anka bata shitata wodi ke anka taliya ka wasikaya gabaiye ƃii bata memma ma ba kwaɗ ayi gilangulam, amma waɗ am ditam dug mum ka eurintsi mamiya waɗ am eka kuɗ abai, mikke!! ca 'yasi na fateta ka kuci amman banda waɗ a, kuma ci euka taɗ u beluma inci tuwaɗ abaiye ka dama baicit <hesitation> har ci e taɗ u belu citai waɗ abai inana eutaɗ ubelu natu waɗ a bayye wallahi kwaɗ ayi ma waɗ ane na eka gidi na takatu hinabai dan kutine ka waɗ a koda ka b ata ɗ an taliyayi mandi bata dan kwaɗ ii bata kwaɗ ayina ɗ enekaye dan na nasi amm a waɗ am rataka a don gaskiya na ndalan ta wada jire waɗ am ka waɗ am na tabat <hesitation> waɗ am nandalanta waɗ a, amman dai ka bata kandalaye dai bato jam dim na ɗ afa da bata marmade made yanni waɗ ankamga ratayan don jire nan ndalata waɗ a kai, waɗ an kam jire rat aka a bemma wake ka waɗ a ka dito ka dagwalo ka siga to wadi kaanka mandatoo ka anka shitato ka anka ka fi. Kilin ma wanki sabullutum, tumatir, tatase, attaruhu, hkezi, ocitum, kalwa, manda, shita, attaruhu, tatase, tumatur mikkee!! seka haɗatuka ka ka'i to ka haɗadan takaye to na ina kuɗabai, massamman a rayuwanau, nan jawa na kuɗe mikeammun kam na kuɗasi amman banda dito ditankane na tanantau kuma nan jowabaima na e taɗu belu na tutaka baima <noise> na kaleka baima gidi naeuka amum ma natu waɗabai, amman wutawuce ah dita a rayuwata fate ka kanabai dake na sabunaka in fateka kahinabai a rayuwanau <hesitation> dama zabka na sabo wadima ikaye da san dalabai amma inau waɗa ma guntau kuce an kana shat ka katto na wataka na tuntakaye bata talaka muci ka menni ci kuɗu waɗama na gyatabi, sede ci dafi hina enci ance waɗai eh ma dum mu mayakatea sara sara'ain ma ai <noise> shirune mun dala me mu wainata gantama kawai mu mundala me tai yawwa inine bu'ata, amman waɗa aimna yaka kuɗ abi, ance dumu aim kwaraku mizitumu taki ka ka'ibai <hesitation> qwayimma kwaraku man na bara kwaraki tarani ka ka'ibai walitaye sarani daɗo dowodima tukum baɗi. Enesikaye har ele ma fati muwan sawa anye genta muwe anka buhu baɗu, buhu himbaɗ gantadai har bigila ƃaɗi dai iya zuwa sawade <hesitation> kabin de ta kwaro kabun miya mu tanka baɗndeneka a kwaro munzan rani wayatako duka ma mendo amm ka dafi a wala anceee ka kuwan marko <hesitation> ku caka wala a riya yan yee ka fashibai ka fashibai ka euma kwaraku yiɗ ka e ma busum ka ema kwarakuye, ka ema busum ka ema kwarakuye ndetuya zunkun ndetu a ki'ya, 'yaneka a ki'yaye, sannan kandetu har zuwa taru dai kata har zuwa tari to har zuwa ayam ka taru i har ndetuku cafi ku cafantakaye to jan har zuwan ndetu roro ma idan to ndenekaye, ndene kaye to jan 'yanka cami ta idan iyee ka bai camita idan iyee to yan ku adetu a ku ɗafetu baiyi a kale to ku 'yan kale iyee to ditane amƃi kenan kenam man cindalaye in kuka ma hinna ma raniye ƃikenan harkwa zinate har ɗan busum wadi lante. To dan busun lanne tako ku cankye to duku ku cansika iye, ku tansikaye, to yanko cansika kenan barema ku cansika ku cansika ku cansika ka fashibai, har jan sawa ma kwaraa'i ndetu wahal am ka gwayim ma bara kwara kubai sarani sara man nga waɗi <hesitation> ai ka taru ka lewai <hesitation> ai kaka woɗa ma bara a boyibai <hesitation> nndagei iletumu sau'i baa rayuwatumu talatumu ndagei tala burba am ndagei iletumu sau'i a rayuwatum amma burum im sam mutan sa'am akato menna'ina janakabai, rere mu jana kabai yawwa a gabai ma rere kaw an kaw gunta ku cidai mujana kabai